No gny kangoroo gn'asia resaky, mampiavaky anazy manoka de izy ho misy posy zay amy tratrany eo ahafahany minday gny zanany aloha zany. Zay gny raiky voalohany. Somary misy any gny tagnany kely igny koa izy, roa ambony igny. Afaky mitsanga izy amy tombony roa da mandeha amin'igny. Mety manjera olo gny tagnan'igny koa. Zay gn'avantage-ny aby. Iavahany amy gny biby hafa aby aloha. De gny rambony koa gn'anazy somary mahery. Afaky ampesainy, atao sahala amy gny tomboky fahatelo io nofa mitoboky manahaky anizay.